يا وليد، ترى أنا أعرف إن صعوبة النوم أمر مزعج بس أجولك على شئ جرب تنظم وجت نومك، وتمنع الشاشات مرة جبل النوم، كمان ممكن تجرب تمارين الاسترخاء هذه ترى تساعد، وكمان تأكد إن غرفتك هادية ومظلمة، أما بالنسبة للأفكار اللي بتدور في راسك حاول تكتبها جبل النوم عشان تخفف الضغط على مخك.